Raha resaka koràna amin'ny mailaka zany ndraika koa dia raha ohatra an'izaho manokana amin'ny famelomako tegna. Tsy dia manana an'izany fampiasana resaka mail zany aho fa nena asa tegna fotsiny tsotra fa tsy magnano resaka mail zany aho. Dia izay no tsy ahafantarako hoe ino na ino aminazy.